Pues ja ku ta telaraña jiaa ku xeexii na'amenxi ku ndaa'adooxi ku ve'endo porque nde'eku taja araña jaaxiikaaxi tee xe'exi ndeeku ingaka telaraña tee nyuuka ke'exi te nyuuka niindo'oxi como atraparaña na ka'ando in mosca tiuku kua'a ndeexi nyuuka pero nixe'exixi arañanchu'uko jiaa tiuku jiaa ku jaa.